Shimni dazmollashda dazmolni kerakli haroratga qo'yib. Shimni tekis qilib yoyib, choklar ustidan dazmollash kerak. Ayniqsa, yoqa va tizzalar kabi joylarga ko'proq e'tibor qaratish kerak.